bawe woro destin destin destin mubosa ni debenu danan nupɛ a bwe ho dimiyan mɛ debenu yan wara be ɲure'uwe omina a in bɛ'a ɲusin a'o fe hu'o ba'iro ofe'uwo mu oro bɛ'a bebian tɛ tonu na oyi ta tonuna oyi ta tonuna oyi ta'ote sɛromana o sura sɛromana oma in bani coza wa tobaro oma jibe omu ba tubabura wero lo naso qu'il est devenu quelqu'un